Lampe de poche ndraiky raha lavalava zay izy. Misy karazagny maromaro zaigny forme-ny ai. Fô izy ny mampitovy azy izy misy lampy. Avakeo, izy mandeha pile na batterie. Izy ka fa vilomigna amina poweranazy igny na famelomagna azy ke izy mirezitry mamoaka hazavagna i lampiny. Fa izy ka fa vonoanao igny maty.